Nanajani chinalé, nikuloni ninenchixe, kuelena telii nakayexi, kuelena'a niakeneí bote pintura na'a teni lakenchi yuntuté ninenchí u. <hesitation> uyunu tení nilakenchi ndutená tenionchi telateni nenchi brocha nateñie kuitanchi nii lakanchinchi chikuelená.